Tereq! Muq nimi om Pedäjä Markus. Noq mul ommaq sääntseq supõrvõimõq, et ma mõista linnadaq, a egä kõrd, ku ma proovi kedägi avitaq, sis nä lihtsält lindasõq mul iist ärq.